Karaza raha manitry haiko. Uhm raha manitry moa zany maro ty raha manitry fa raha manitry atao amy hany aloha i: romarin zay, tin, persil, cannelle. Laha raha manitry atao amy vata i: ranomanitry zay, langilangy ohatsy.